Abe toon nju, teh do so noor do so noor kra abo ah ta san ebo, ta san to bo mbie bey mentayoor ka chuey a soi mi doroson bonru, gboronbe gengen. Njotinarah beh ju ekpee toh toh na ah. Kpee kra neeroboru kra bah kor kparan aju twen twen kpan kpar ka gbanreke ka bera kere kere poroo kwere kra kpa kpa oonii dodo ra kpa ooni ka lumkpa ka lumkpa ebu